To gbẹ kọ aiorigho owun aja itsekiri wé gererere mo ré uli eko college of education ni warri ni ubo wé mo ka sé ekọ no odọn méèta gba sé ekọ wé de <hesitation> ee jolo mi to- to- tori ofo dolo oka roro mi si, dẹrekée de ni agbara oritse mo ka ré uli ako wé gba ré tan kuro mo ka gba iwe nu mo kaletun itémi gba lefuu we a da okpe gbe oritse gin mo se tán ren derékéé use éè té da wino ti use éè gba wino wé agbodo sikàle gba gba ẹwọ biri esẹ gba ko ni ara owun mo gbati kpi ara mo ka no gba se owo ekeren ẹwu ẹsẹn ewu-ekẹrẹn nọkan mo ka ta mo ka ré oritsha moka ra urun ghan moma ra wa mo ka táá tori gin méè ne uso ino inolimo kélé ma ma ré gba wa Ọlosowo mi ghan ti oka da ra ni ewo mi mo ka ré gba gin gbe eghan gin mo to obun wa rẹ o mo nẹ urun titon titon rẹn a wa gba ra aghan bobo wara awa san dede gégé aghan bobo wa ra a wa san gba san odé si ale aghan bobo wa ra aghan wa gin gbe gin wo ma o din si àle ma ta wun omo da tu wa mo wa gba gba eyi ene wa si ka dée maka ré gba ti gbi aghan urun tiwo din dé mi din si ale wé wéè té wa o niko owun a gbóò awa gin gbe gin ofo dolo ren ogho éè té wi ewo mo ka da gin o san éyi ene wa sé kẹke ewo tie tie ti o dawi ewo mi bi tie wa sau to wi ode wa mo kada tu ré obou gba raa ni but téri gin méè ne uso we o leghe ọbọn wé gba no kákà fe fá le keke re téri aghan to ka wa gba rani ewo nii wé aghan ka try aghan se o, mo ka do kpe tori éè si ireye dédé o wa just gbé urun ni indi gin o no gba ta ireye kaka guo ea gba ra A ka ra gẹre, dẹrē keē dẹ o fọ sisan ro, ovoun rē urun to wu we, ira bo̱bo o ma se gin méè sè oniye ti one emi tun tun aghan bobo aghan nemi san gba san gba da ogho tie, <noise> bọbo awa bemi jiyan gin aghan san tan re aghan ēē je mi iwen ju were and aghan gba ewu we ren ruko mase, one ọfọ bobo ti o fọ ni igwereje gba gin olosowo urun ti oma gin owun ē san eyi o ka leghe mi gba ira bobo mo ka gino san de mi gbale we̱re, ene kada jusi were meē da fo ofo ju were ema da tu rēo̱bo̱n o ne ti enu bo kpe ̄ no bo jiyan we, o wa kpe wa gba ra mo kpe ta gbēē eyl mo ka s̱ē gba gba gba bejuto ara mi gba bejuto oma ti mo bi.